La kúro’ xen e nⱥⱥ’ra my guíi köö í’ exa kiáá jná e lyna ajia’ nⱥⱥ’ guáá ‘ñáá e jna e kie’ jia’ re lí fó’ e <hesitation> e bii e lyna e re mi kïna ‘ñaa o a exa re jïï o o a exa re jmáá kö’ kie xiro e la lɇ e ka kuén jná juíí e jmí lɇ e re ti käná i jmí’ lɇ e re jïï o e re llⱥ’na re jïï la jy sún e jö e re llⱥ’na re jïï ta jmí’ lɇ, la nɇ ‘nɇɇ’ kö í’ e xa kiáá jná e júú kiee’ e jmí’ re lɇ e ‘ná’, xi ‘ná’ re áána míina jiá’ ‘nɇɇ je re dxi gíína kiä’na my guii kieera, la nɇ ‘nɇkö í’ e xa kiáá jná e nɇ.